Wa ni de lu, ga̱fe wa ni ɗe lu, ko ma̱ ma̱n ɗe ma̱ shin yi ga̱shak tuot nɗe ma̱shar na̱ ma̱ tuot ma̱ sua ma̱ sa̱ sa̱ ma̱ shin ko ma̱ ga̱shak ɗe ma̱ ɗe yi tuot kiop, ba dibi ga̱ ɗe wel men yi ba, tong ma̱ tuot nyak aram nie bi ga̱ ɗe faru ga̱ yil tong ma̱ kwal ma̱ pa̱sem, ma̱ shin ko ma̱ nɗe sem, ma̱ tuot ga̱ kiak pya ko wuro ga̱ kat ga̱ keleng, so nɗa naan ɗe tong tameke men yi. Mu muar muan tong de ma̱ bo̱o̱l nda naan ga̱ da̱ pit naan bo̱o̱l naan yi ɗe naan ga̱ ep men war ɗe ma̱ kat sa̱ toem yi. Ko mo ma̱ zem ɗe ma̱ kat ta̱ ɗe ma̱ yok ga̱me yi ga̱shaƙ, bi ga̱ sa to lama̱ kaf la bima̱ tuot nɗe ma̱shar men, ma̱ sua haam da̱a̱n kiak pya kiak ga̱ zoom, ba ɗe wel, ba shal ba ndibi, a bi ga̱ ɗe tameke men ta̱ ga̱yil. So hen zem ɗe kaf sa̱n tiem yi, ma̱ nan men ɗe muap ga̱ man yi ga̱fe o men bi ɗe na̱ muap man ɗe na̱ men a ɗe ga̱fe ɗe ma̱ kaf sa̱n tiem yi ba wai ɗe ga̱n buk ga̱n kong ba. Naan ma̱ ɗe ma̱ bo̱o̱l a naan ɗe ga̱ ep men war yi La ma̱ tuot nɗe ma̱ nie na̱ ma̱ sa̱ sa̱ ma̱ sua haam, ba gurum, ga̱ wel ga̱ nie ba̱, la ga̱ sua la ga ne ya war a̱ ga̱ wa, la tong ga̱ shin a kwalak muap dong zem ba, nie ga̱fe ma̱n de a ga̱shak men a ma̱shar shak, men ma̱ shar pa̱ tuot. So ma̱ zem bi ga̱fe tong ma̱ diga ma kat wel da̱a̱n sem bi ga̱ sa̱ to hen peter sem na̱ a donguel, naan na̱ hen de kwal kwal na̱ a de de men ga̱mai ɗe ma̱ kat sa̱n tiem yi ba wai kiak ga̱ dam bam, kwal a ɗe ga̱pe ma̱ niap yi ga̱mai. Nɗa̱ ma̱ ɗe la ma̱n ɗe gurum tong kwal wai nie mar gurum baam mar ga̱ nie ka koom wai ga̱ lap long ga̱ baam mar ga̱ nie ga̱ nie ga̱fe ga̱ long mar a kwap mar nda ga̱ ba a mar nɗe gurum. To bi hok ɗe haan na̱ pa̱ na̱ tong shin ba, tong ma̱ tuot ɗe ma̱ shin kwal yi ɗe ma̱ gode de ko ma̱ ga̱ muan ni kyat. A bi ga̱ sa to la ma̱ niap pa̱ na yil men tong dong kuma tong ma̱ dinga ma̱ bi sem, a bi ga̱ sa to la ma̱ puat Ma̱n ɗe ma̱ tuot ta̱ ɗe ma̱ ga̱fe muap ɗe kwal kwal ga̱ demen, muap la pa̱ ga̱ kwal ga̱ demen ga̱ la ga̱ bua̱t nsak, shin kwal nɗe degurum, la ga̱ shin kwal lat ko ma̱ ga̱n ɗe ga̱ shak ba ɗe wel, ba ka pian, ba dibi, la gu tuot gu shin aram gwen gu gaina gu yil ga̱ tiap, gurum la tong da̱ ɗe shel ko kwalak nia ga̱ man ga̱ zem ba. Bi ga̱ sa to la ma̱n ɗe bak tong ma̱ tuot kiap ɗe ma̱ sa̱n tiem yi a pa̱ de duniya hok ta̱ muan yi la ga̱ bo̱o̱t pa̱ shin ni ba, ha̱ na rege makto dinga ma̱ bo̱o̱t naah de ga̱ tong tameke men gwen ma̱ nana ga̱ de tiam men, yakamata ɗe gu shin kwal li de gu ɗua̱ ɗe gu keleng yi de gu eer eer hok ɗe men de kong ma̱ muan tiem yi ga̱ bi men <hesitation> ɗe ma̱shan men men ga̱ wel ba, ma̱n de ma̱ tuot ta̱ ma̱n ɗe ma̱ kwal kwa ga̱ demen <hesitation> kwal ga̱ demen ma̱ rwan kwam jap, ma̱ rwan kwam ma̱ nan, ma̱ rwan kwam jap ma̱n ɗa̱n, de ko wuro ga̱ kat ga̱ sa̱n tiem, ɗe ga̱ ko ma̱ ga̱ muan ga̱ sa̱ tiem da̱a̱n ga̱ mai ga̱ ɗe men da̱a̱n da̱a̱n